<noise> unufutu ukutumila uwapa <noise> kuri alizeti, kuri korie, kuri mafuta kang'uhu, amafuta koni kitumia ila kipena aka- avanu ukuvinukwa sana sana sana amafuta akang'uhu kwasababu, amafuta kang'uku nabeha kumachinjio uhu, uhakule. Ila unabea kuduha kakorie na karizeti, juwikula kwabei mbaa. Ino uwetu noko amafuta kang'uku kwasabu akatsilakala mnabia kumachinjio ukasike udowa. Wisa witaja jamani dowa ndinisida jamafuta akang'uku, jokukupela atakama kidoko afungejuhe jungisakuku, ila amafuta <noise> karizeti, pia nakene kino- ki avanu volusu vikukanukwa. Kwasababu, kama pivununu katse katsala harufu mbivi sana tofauti nakakorie. Akakorie kanyaharufu, kama kwanunu nandya hasabu kikanda, umuda umungusu kikanda mumana hata unatereke tuu! ikyakurya utakitame mda leke tsisime, kikaanda. Ila avana volusi vonoka karizeti, une ntumila sana kang'uhu na karize- anakarizeti. Akakorie ndikukanda kiubali, koo tutumila karizeti nakakorie nakang'uku, akakorie kuno ukwaga kuno hamuna vitumila sana vanyamigahawa, kwasabau avajitu avanyamigahawa vitumila isyinu navirya aveene, vikutsa. Koo kuwawe sio manunu, tutumila tumnu- tumila tu labda, mumusimwa mwalusi mwishuli shuli isyakata itsaimbamba kama mwarusi musililo, isyo syosu tuswe twatumila lakini munaninili umwa, mu- munkuterekera kunyumba tuu! aaha natwatwikula, akakuterekera kunyumba natwatikula twatukitumilila twa akang'uhu. Koo avanyahera vajitu avanyavoa vanyamaisa manonu nanuvavibia kuduka vikakule ivyasikolile kuhitengulila lino kwikarangire utuchipusi, <noise> ukutereka ukuterekera kaboka kamajani, uterekera akangu ihanyama kangube, jiterekera hehi lakini kwawa amuna kumita pataukwa ukwa. Tukalangire sana ifang'uku pamu akamduha tuduha dielisa jivatengwe vikusana, ivikusa adi efunane lita moja <noise> kotuduadie heritsa tsyoni isyosyumanya uluswena. Kovitumila vanyahera tuvamasikini uvibaho, tumila akahimasikini najuwe kulinamafuta isaja akaina nyorosa akakitajeri, nakakimasikini akamasilikini kuwako ukutumila uvu akahitaji ilikwako kuvitumila avajiitu. Koo isaje tukavine, avangi vavilwe utuku, twivangi twatwituka hune nuhu, tukavi ninzira, avajitu vakatume laki- kakalamwe tutumila akabei ndogo, tudwadi ihela tsilisyoninu. Sividu lulunokava jitu kune nukwa baaho.